<noise> toh- toh. Hansi d'a sinda baani niga di aga nuna wa aga kani ka salle ka soobay ka cay zi zi ama te danga nga sinda baani. Baŋ kaŋ si bay ma bay da cewa samay n'a go, amma boro kaŋ ga bay aga di aga ne hanso wo a sinda baani ago ga nuna wa borey se i miŋga taimako i miŋga hayo kaŋ ganaŋ nga ma du baani. Amma boro kaŋ si bay kulu ga ney hã agoo ga haw kan tey day no: A gunda gan kuubi,a binay zo ga dooru, hayo day kulu day a go gan tey no kaŋ ganaŋ ama bay i miŋga taimako m'a g'a sey. Yaadin no hansi wo d'a sinda baani aga tey da. Aga kani no ka salle ka nga cay zi, ka nga moy zey kwaaran di sosai gate danginga buu no amma ni si bay hala a buu no da manci a lokaco no ga to. Zama hansi wo da sohõ no baa nina kar no d'a buu aga hinka te heure fo cine agoo kani ni mana bay hala a buu niŋ wo ni za hala a buu no wiiza aman buu daga baya ama ye ka tuŋ kay. To yaadin no hansi wo fundi goo da. Hansi fundi asi waasu ga fun da manci a tabbatandi no ka bay kan nina kar no kal d'a buu a fundo si fun yaadin wane. A ho yaadin no hansi hayo goonon da.